मैं घर पर छौ और दोपहर का खाणा बणोंण का वास्ता मेरा पास सिर्फ पांच मिनट छन। तो मैं खिचड़ी या पुलाव बणोलू।